Ju të dy dukeni se argëtoheni shumë bashkë... ka diçka të veçantë në mënyrën se si kuptoheni. Si e keni zhvilluar këtë afërsi? Është e rrallë të gjesh një miçësi kaq të fortë.